لا، ليست جميع السلالات سلالات الكلاب ودية على قدر المساواة. السلوك الإجتماعي يمكن أن يختلف بشكل كبير بين السلالات. بعض السلالات معروفة بطبيعاتها الودية والإجتماعية مثل البرادو <hesitation> والبيغل. بينما سلالات أخرى قد تكون أكثر تحفظاً وحتى عدوانية مثل الروترلي- الروتوليرل <hesitation> والعوامل البيئية والتربة أيضاً تلعب دوراً كبيراً في سلوك الكلب.